ña xina ña antes ka kita in yo a kii yo in na ra ntika yo kuni yo intyi ka´na uun xina kuni yo intyi ka´an na a va´a ka´an a kò´o va´a ka´an na a yatyi xinina a ña yanu kuiñu na yanu ra nta ta sikanue sina a yanu sia kuenta nta ña ka´na ra sa´ña ñaka ntika yo kuni yo a ña kuuyo sii na ve´e yo kuyo kuni na ntyi ka yo ve´e yo ntyi kayo tyi yanu kii yona ra yanu kò´o sitani na ñaa na ña ka´na ve´e yo ña ka´an a a Sa'an ka´an a nii ka´an a ntyi kua kamina ra yanu kò´o sitani na ra ña ña´ka hua xina kuee sina ve´e yo kuni na ntyi kayo ve´e yo ntasa yo ve´e yo ntasa yo ra ñaa ka tyi yanu kò´o sitani na tyikuana yanu ñaa in inka kuakutua ñaa ña kuni kuninte a a ya xu´un na akò´o xu´un na a yaa ña´na tyi yana ra iva ña siaa ve´e sia ñaa na sia kokuni na kitaatu na siina tyi kò´o nu kona a kò´o ña kò´o xu´un na kò´o ña´na kò´o ka´na ra va´a sa´ra ña ñatyu kisia ña kana yo ta ni kisia ntooyo si taayo tani kisia ra ntaa ñaa yoo ña´ka ka´an yo si ta´an yo ra a kaán yo Tu'un kuiñu ha kayo ra sa´ña a ntee ta+tu inka na va´a kas´si na inka na kò´o ni sini va yo intyi kaa´na ra ni kita yo sina ra sa´ha tyu kisia ñaa kanayo kisia ra kò´o kuu mee ra sa´nta sée yo sa´nta ñaa ntakitua ntee na ña kuu yo ra takuatyi ha kutyi ntooni ra me´ra kuayo ra takuatyi ra kò´o sá yo kuenta kutyi ra sa´tyo va´a va´a ntika yo ntakanini yokuntee yo intyi ka´na ra tava sa kuu sa kuu kitayo sina